Баъзе ҳайвонот, мисли хомӯшаки заминӣ ва харгӯшак, барои худ шабакаҳои мураккаби туннелҳои зеризаминӣ месозанд. Ин туннелҳо онҳоро аз душманон муҳофизат мекунанд, инчунин макони паноҳ ва ҷои зист барои зодаҳову таъмини гармӣ ҳастанд. Ин ҷойҳо ба ҳайвонот кӯмак мерасонанд, ки дар муҳити сахт ва тағйирёбанда зинда бимонанд.